Bakalan tati penentu meleleous sawatati satu daimopakangan memoiposan aitoro makan uumpamanya piawawi pengotoro karnangko kelestroloko pakura deimatoro karna ngitunu mekekete nawacayai pelotatdemu masadi sadi karna samngetes dokter wokonano gejalade gaga biaroronawa punitu memo afexlaraitu bebalo besar rumaitu biantotohan kanabiada tayesadaemu tumurima umatanan di mengmengpenya besar tu rorona wanto nitumu satu deamoropa kanen wotunta pianwanto wotubel nano pengaru daigaga wadunia semande makadias mantu memande makatai nitu berarti kinangtati haigagatu berarti pung biarorona watai detumurima mumpungkina tati jadi satoro sama kan mekeketet nawakta one sedapakanan malaleous muntoutouwanta monawakta.